Mal anapangeni won akha nadhen tiyaa faa lilah won hagar itkhan anayed yaani guys sunn uff shangaa yaani uff pangaaa won ishin dhib yethe fedh dhekee bithaa fii duka dheke Mal anin dheke khawaidhi wamma jarayya malsun ishinen won akhii guyaa dhalotha khaishafaa khaishin ijethee sirbithu hin wamma khoo yedhani Mal ishin dhufthethu wonsun laan kasa fudhee ith Khana dhub ishin hingamdhii hin bothii